غذٲیی مٲہِر چھِ ترٛٮ۪ن متوازن کھٮ۪نَن علاوٕ دۄہَس 1-3 ناشتہٕ کھٮ۪نُک مشورٕ دِوان۔ سنیکس کٮ۪ن کینٛہہ مِثالَن منٛز چھِ سٹرنگ پنیر شٲمِل۔ خۄشٕک میوٕ۔ گرینولا بار۔ پورٕ اناج پٹاخہٕ۔ ٹریل میکْس گراہم کریکر۔ بیبی گاجر۔ چِپس۔ پاپ کارن۔ فروٹ سٹِک۔